طوفان یو طبیعي آفت دی. طوفانونه ډېر په هغو سیمو کې لګېږي چې پراخه ځمکه لري او سمندر ته ور نږدې وي. په دې ډول هېوادونو کې طوفانونه خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه اړوي. هغه هېوادونه چې غرني وي په هغه بیا ډېر طوفان نه لګېږي. د طوفانونو د مخنیوي لپاره باید موږ ډېرې ونې وکرو چې د تېز باد مخه ونیسي.